Ireto ny sakafo nohaniko androany. <hesitation> Trondro nendasina dia ron'angivy. Toy izao ny fikarakarana azy. Ny trondro nendasina rehefa voasasa tsara sy voadio, nasiana sira an dia asiana lafarinina, dia nendasina mendimendy tsara. Ilay ron'angivy kosa, sasàna tsara ny angivy dia tsoahina ilay tenrony eo amin'ny lohany iny an, dia tapatapahana madinika mba hivoaka daholo ny tsiro ao anatiny, dia asiana rony. Tsy voatery asiana sira.